Вақте ки ман ба калимаи ҳаяҷон фикр мекунам, эҳсоси интизорӣ ва нооромиро эҳсос мекунам. Ҳаяҷон метавонад ҳам аз шодӣ ва ҳам аз тарс сарчашма гирад. Ҳаяҷон метавонад дилро тезтар занонад ва фикрро парешон созад.